Kó yui yuinina jan kana ejen nditan nreyuu, te jako ndakuade hé iin kidii te yuan yuu kan ndakeno nruchi, te nando jan no nuñoajan ná, nakuido xhité janda va'a, nava anyivii mole te nda'a yukan ndakenxhi iin dita ayu sopa, jan kaxhinro jan ndita nreyuu tejian xhi ndiana ná jan nakana.